anre-anre aga ero makanjaq e leiyanre siba nanre <hesitation> aga rekeng nassabari namakanjaq ipasiba nanre ero leirangnge kaju-kajung areggi nasu bale ero inasu e ero pammulang ye kedua e tunu bale sibawa tunu manuq untuq ero itunu-tunu e nara katellu ero ibette engka bette bale tumisi bale <hesitation> agafi ro <hesitation> bette manuq urang comiq ye manenna ro wedding maneng ifasiba nanre na fekko gi carana yakkibbu ero anre-anre maneng mappammula bungeq yanaritu kaju-kajungnge ye kaju-kajungnge ifassedia manengngi joloq ye leiyakkegunangnge fada kaju-kajungnge meloq inasu iafassedia ni joloq kaju e nappa ifassedia toni famut- <hesitation> aga e <hesitation> oringnge nappa leifellangenni wai lale- yaseq na komporoq e Furana ero iteppanni kaju-kaju e ye kaju-kaju e na paling malemmaq yakkibbuq sem- le- sinin- <hesitation> sininna ye weddingnge ipasiba nanre purana ip- iteppanni kaju-kaju e ilalenna wai e fura rede itajenni manasunna furana itajeng manasunna yena manasuni leiyakka ni nappa leitajenni ma- mate- itajenni lettuq na wedding macekkeq weddinni yanre yetosi tunu bale- nasu bale we ipassedia ni joloq bale we sibawa bumbunna maneng raciq-raciq na nappaq leipasi- leipatoppoq ni balewe yaseq na komporoq e ipasiba wai leicampuruq manenni balewe sibawa bumbunna ilalenna oringnge nappa leipatuwo ni komporoq e letuuq na rede furana ero <hesitation> itajeng meni manasunna balewe nappa fu- yena manasuni leiyakkani fole famut- <hesitation> fole komporoq e <hesitation> massedia ni leiyanre yakko ye tunu-tunu e tunu bale tentunna ipa- <hesitation> ipassedia ni bale we ipassedia manenni meloq e leiyakkegunang yanaritu o- osing attunuang bale sibawa Ye coloq afaq ko deq ga coloq detu to manre tunu bale tunu bale <noise> ya- leisesseq maneng ni passedia ni bale meloq itunu leipetuwo ni bara api e nappa lei- purana ero ta ittaro joloq pedde api e na- nappa sesana bara e mani tuwo ipe- ipenreq ni balewe ko yaseq na bara api e itunu ni bale we nappa nagili-giling itajeng mani matunu na ye purani matunu massedia ni yanre makkotoro tunu manuq e fada mo carana <hesitation> tunu bale we nangnge leifegauq ye bette we ifassedia manenni joloq meloq ibette fada bale we manuq e urangnge comiq e ifassedia maneng meloq e ibette nappa pase- <hesitation> ifassedia boka e yaseq na famuttu e ifatuwoni komporoq e taro joloq <hesitation> mafella boka enappa iteppang maneng iteppanni bale we itepanni manuq e urangnge siba comiq e furana ero yena fura iteppang leigili-giling menu bawang ena mabe- <noise> mabette ni suwali lei- giling si bereq mabette si siwalinna furana mabette iya- maseddia ni leiyanre makkotoro tumisi e ye tumisi e bumbunna joloq leitumusi leibette ko yaseq na famuttu e. furana itumisi nappa iteppang bale we afo tu tunu bale we boka e leiteppang bungeq afo ye deq tu- <hesitation> bumbue joloq leiteppang ko famuttu e nappa bale we leitumisi ye manenna ro cara-carana yakkibbuq ipasiba maneng makanjaq ipasiba nanre